Aminy ñy fianara ñy raha mañeno noho ñy mihira, ñy mihira ñahy ñy tiako fotony: - iñy ro maha afaky ñy alaheloko ro sady mahafaly ahy ndra ino ino ñy raha misy na ñyraha mahazo ahy aminy ñy fiaiñako isanandro.